بالليل أفضل شيء أسويه هو أنهي يوم زين هو أني أخفف الأضاءة بالغرفة. أشغل لي شيء هادي مثل موسيقي خفيفة أو حتى قرآن على حسب مزاجي. بعدها أخذ لي دش سريع عشان اريح جسمي. أقعد شوية أفكر شنو صار اليوم? وشلون أقدر أكون أحسن بعد وأكيد لازم أطفي كل الأجهزة وأخلي التليفون بعيد لأن النوم الهادي يبي له جو هادي صح ولا ؟